קרית כתאב סמיתו דאכרה ליהוד למגרבה פיה שחאדאת דיאל נאס עשו פי למלאח ו תרבאו ווסט למגרבה ו תהדרתו עלא רמדאן עלא להילולה ו עלא לעישה ליומיה, לכתאב האדא רזעני ליאם דיאל ג׳די חסית בראסי כנת חאצ׳ר מעאה ו כנעיש לטפולה דיאלו, כתאב פיה תאריח פיה חוב ו פיה עזת נפס תנצח פיה כל מג׳ראבי באש יע׳רף שחל כאנת האד לארד דאפיה.